Ba arzantɛn ra ,be wabe ɔnni ɲan babee, sɛvɛrɛ, bawe kolonizia ma niituan hunh. Fua cururu a 'a fu batun yirawe a bieba tunma we buara ,amu webua mamu, mɛɛ ba bira wo ɲii ba farafina na matete, bawe a wɛ'a ba farafina ba wɛɛ pantire a gueba. un ɲanbun istuare so.